वाशिंग मशीन से कपड़ा दिलाते ए तो सबला पता हे लेकिन उमा सूख भी जाते ए कोनो कोनो के पता है। ए जो काम करत हे त एंकर मुख्य भाग है मोटर। मोटर जो घूमेल ओकर से जो छोटा सा घिरनई आएल ओ गोल गोल घूमे जो मोटर से जुडे रहते। आऊ अलग अलग वाशिंग मशीन अलग अलग वोल्ट पे काम करेल जैसे बड़ा बड़ा वाशिंग मशीनों ज्यादा बोल्ट पे काम करते आऊ छोटा छोटा मशीन कम वोल्ट प।